أكثر <hesitation> مشروب مفظل لي هي -مس- مشروب الموز نحب الموز مع التمر، هذي نحبو على اللخر، <hesitation> ونحس روحي يعني حاجة هاذيك يعني كي نشربها حتى كل يوم ما نفدش منها <>hesitation بالطبيعة؛ لأنه هو كلو طاقة كلو <hesitation> مشروب هذيا يساعد، <hesitation> يعطي طاقة <hesitation> وبنين، حاجة يعني بنينة، وصحية <hesitation> في نفس الوقت.